सबसे पहले जु खिडकी छ खिडकी तैं साफ करीया एक कपडा बटिन या झाडू बटिन साफ करी तैं तै की धूल झाडी तै और तै म अगर तै म कांच की शीशा छ तो तै थैं अच्छे जन कपडा बटिन साफ करी द्या।